Za moa zagny tsy havanana resaka fampiasagna lafaoro, dia tsy haiko hoe inona zagny ilay raha avaly mahakasika an'ilay fagnatonoana legioma agnaty lafaoro zay.